unem odiono mbin emi obokde unen o. unem onyun aka ndikpetie nte- e mme ufene mwen emi edidie kini mmo okudde e mmo ndiyene mmo kpan kpan une mmakana nnyin nkanemi. ini emi edepde unem edi edisin k'ufok. unem oro mifeheke owu. ofo obok e. ini emi enye enyemde ndikono mmo udia. kpukpru mmo owure ebine fin kitie odude. mmo odiono mme ndinyene mmo. unem mko onyun odiono ini emi emi- i- i- i ebu- u- eburide nsen emi enye ekeside ndin ekama ndito asie oro nnyin isidoho ke iko itu ete ofuk e kemba ute eka unem ofukde ndito. umen ofuk ndito nsie ntra ke mba. ndin owu ndimekied isanakesana ikpere itie unen odude uduk itie emi ndito unen odude. eka unen ekeme ndi kon fin tutu. idiwabara ke nsen me k'itie kied ekededi ekefuk ndito nsie ebine fin edi ndikon fin ndin ntak oro anam ndoho k'unen odiono mme ndinyene nsie onyun goud that ke emo ininyere ndita owu itukke ndito nsie idan ini emi nkukwo ino edide nditan ndito unem uben ekeme ndibine nkukwo ino. unen emi osonde idem ebebine nkukwo ino iyakke nkukwo ino enem ndito nsie